<hesitation> Tena tiàko zany an, tiàko ohanina antoandro an, de <hesitation> sandwich, sandwich tena tiàko satria efa agnaty sandwich zany an, misy <hesitation> karazana sakafo maro loko mety hitondra fahasalamana bebe kokoa amin'ny vatagnanahy.